Yo ama gabi makha nga guili ti ŋa télé makhafo bané mourou, alkhalibouŋa, yilé ngana kéré ta awa séré bé ga yarakhatén ta na dépassi nkinéyi, yo khi gnimé gana daga téré kotabé, komi ngana daga bakel, oubien ngana daga tiyabou fon paloukou bousser ŋa no, ngana tiyé siré gni no na khobo, nké péti nanti nguiri dé ndaga makhfo mouri dé, nda gni nda wori yata a liŋin da ta na khobo, na déni nka, ou li bakéli, hadiouyiŋa li bakéli ngana gnékhé siré wori ma tiyé siré na khobo ndana daga bon kengatéye kenké, <hesitation> lada nguéni ké nké nbé kenta <hesitation> yarakhata goumé a gna wouro, a gna soukhouba nan dépassi ŋoutou na kinaŋa. komi gnimanin ka goumé na ndépassi ŋoutou na kinaŋa a na daga a gnokou nkhobo wala na woutou makhafo, diankhalalo a na sou nasou kafoumé natanda haŋou a na daga gnokou nkhobou, yo kha koma angada ko mokho nbé aya gnaŋani nkita na bogou débéŋa na fo wori nga moula, tontoŋou ŋa kala woy rono wala ngana ro tontoŋé nati yakharou nda wathia kendé han lo tontoŋé katiyaguéni makha soré lenki, na daga do tiyé ké baté ndana ri, gnan télé kenké liti.